Hioko'i oiraarei ii'aa ii- ii reoreori a boorire ruiaa agaire bisio pita- bisio pita agai- agaarei kope'oe ii'aa bo ato'ato raapaato ato'ato, raapaato beteka'a boitoopaire. Ee ahe'a tabiriarei o ubaraupa ii'aa iraupita, a iraupita tariaupaore bo raapaato raapaato o ato'ato'oo raapaat betekaa haia oo'ore bisio boitoopaire. Boitoopaire betekaaro bisio heetapita pita huku'oehara- huku'oehara bo kepai'oa, haa ouaupa a ouaupa ii'aa ko'ee ahe'a tabiri abeepa aga'ire oiraarei aba- haaraahara bo tabiri a ruhiabaa a ruiiaa haia a abeea abeea abeea a ruhiabaa haia abee ko'e bo tabiri bo tabari huraupa ko'e hioko'i bisio iisio ouaupa ore bisio ee'ari, a bioga suri- haabroo ii'oo oiraae ore boitoopai teera'a haia bo kepai bo hukubuu boitoopai. Hioko'i oru oira ii'oo abisioea bisio a orubaire pore- hareea bo boorire porepita airaae piro bo okuu obira'auroabi. Bisio uka aira rapaatohua iisio uka airaba rekorekohua oiraba bo kepai'oea boitoopai sa bisi'oe bisio piro uka aripuihara uta'aha, oiraba ii'oo. Ii betekaarori sa o biogau bioga kitaiupa iraupita oira hioko'i sa'o apaihue iitabirioarei airaba piro bo okuu hioko'i. Oira hioko'i ii'aa aira, airaba oita'iiharaa hioko'i sa oiraba nuupe'a haia. Hioko'i sa bisio huka'aa pita hukuroea oita'iita ai huku- huku'uia biraa siaabii ii tabirioarei. Uka oiraba ii'aa bisio- bisio ee, a bioga tuutuusi'e aga tuutuusi'eupa hioko'i sa ii tabirioarei aira tuutuusi'eau hioko'i pirio, piro hokohokopieabaa bo ok obira'aaua.